Igonor esene oh ke nge utu euai ifu reme igamah onor abbe aseme oven kpor-kpor oven ide-dem enwe, niyene ari gaje mbi ire gaje ini-mimeh ke orgon, animeh ogon nye aka-ku aka amimeh orgon animeh ogon nye aka-ku aka amieh orgon, animeh orgon je igbiri-bire arong mmeh arong o, animeh orgon ke ugun wor ifi bi-bi-re mmeh yene ateme agome igaha arear ke otu ngahara arear ke evaek nwe abbe na say mmeh ke ovun ede dem, mmeh yene gaje mme ewu wuk ke isarah awuke mme, aku ke awan mme aka-ku awan mme igan kubor ari nni nimeh ke iuugi iuughi mme nmi-rem mme iremi isum enwe igbugu irem nne mmeh iniong ikubu ameh inug mme ikuba iuagi wor ane adim agbob mme agbob mme anim wor nsa aje ire ke ren am nwe kubor nni nimah inug mmeh ikuba oven ja-jeni mmeh ikuba mme ishin mme ikuba ari tene mmeh iuagi, iuagi mme ikana mme igon, so igon isunor igu-guneh ntack inung ikbor igon amang mmeh ashi mme onor inep-bi amagi mmeh amimi ke iuack enwe mme ishin mme inege, ikunaha mme eyen evimi mme oton oh, mmeh ayeh ngaha oh, owoi igama ijerk-jerk emme iku idai igbon zope wor abene attene iuack wor enye igono wor ameng mme agebe igam inge ni-rume mmusa igaha nne yene igon isunor igwu-igwure igwure igwure ameh edunk gba-gba nne nni gam igb-bu mme aka-kwu amang ogon ase amang mme adere orgon enwe ichi-chige mme, iguma ichi-chieme akwa asingameh, asangameh iku obiaa, igam meh anor adim aremeh amimi ke owoi amimeh owoi atteh egbi good egbe-gbe wun-mme isumor akuna oboi agagnama aseke-ren Uahi agama omu-mmeh, gba nneh, ohumeh gba ma atteh omu-meh ma ayam ake amang mme adere jaghe eyen enwe nwe edunk enh ewu igon, immiigon ari, nge igun igumeh inep aremer ke inime, aremay ke idere ke orgon nge igonha war arong arong ago engwe mme abang ge aguma arong ani-meh atteh mmeh nna animi ase mme ke oven ngahara, atte mmeh nna animi aguma aremeh nge njameh nsa meh edunk wi inim igon inung wun mme ifu adunk wong mme nsa ajemeh mmigaha edunk amang mme animi igon, ge-kpara inack won-mmeh ikibba igune bah ibi-bire, ntack ibi-bire igon wor inung ikiba orome, ikuguma amang mme ashi igam nge nirume gah arah, ivene-meh ebup dane meh ebup, ebup irome irome, ebup mme asa oroak mme onor igam nga ama your ized, abba atte ashi ebup wor, igon mmeh oven wey abonor nsort animeh gee edunk ewu-wug ke edunk igama inep mmeh iremi igaha akubu iwug igon akumeh oford oford de kparim mme agon word mme igad, imonor nsort je kpana ogun wod mme igad imonor nsort igohor mmeh igam nge ari-ni-wug igon gbange ibia-mani, image ekpa igburu iseeh mmeh igunor mme nni ayeni mmeh mma nne aboni nsort arem igoneh enwe mmeh nag oh, nwe edunk enh ido-don igon ari, idon don igon idit, igort ichi dene, nge ari gamah gogo-nnor igon atte mme awug-awugi adene-mme adene, atameh adene-adene aseme ku vugi atteme ku vuugi ase ani meh obio goi owoi, iku oboi orwoi amang mme akiba gee ren, igam nge ari ni-rem mmeh ke igbi ishig ere nnaha Aba amang oven nwe abbe aderi uga-gani gbi amang mme agab mme igon enwe ntagha igam nge akpor igon enwe, ufum iteme inagha mme anim inep-bi amang uga-gari ikpi enwe agap mme, agabi mme enwe ikpi mme inagha, oven mma jeni-ajeni mmeh inagha, mmeh isani ayeh ikuba, igon atteh mmeh ewu-wuk ashini ire eyerk den-ne ke mmah amang mme arong oven aye usoh, ke mma amang mmeh ashi oven ke nsort ah, educk igwugo igon ijubor ichi dene anor-nor arear ke edug igwug igun abbe igam ika abe anor mbeh awug igon igamah nor agun gun mmeh agun, igam anor erem-mmeh abba arem-mmeh akawumeh ayeni-meh atte che abbe amang iseeh attoen mme attorn, anor ishini imimi igon denne anor arear ishimi idon-dinor oven goo, ayen wami inep imang utu evai ashi ga mmeh yeah anor adim wor aye ewake wuke enhwe ewuk-wuk ammeh mmeh awor nni nme nne dene, akwa ava amang mme je igwug ekpa igburu wor awug ibep-ibibire inep ibibire igam mmch ikaremeh, igmagi igwa gumi mmeh asung ke ogoni nwe, ima-mara we ima-mara enwe mme je asug mmeh ke igwa nwe idophe ise igon enwe idop ise igon enh menge oven inep-heh ishig emang evid ameh aje amah ised woh avid ameh mme aka ruhe atteh ah ah igon enh ebu iged igon widaghi ke igwa wor adop nye aseme ke ima enwe igwa igomini enwe amang amara enwe idughiri jen enwe inagha igon enwe mme ngah ari igamah inmi igon igon wor ireme ke inep mma ayemimeh inep mma isan mma areme ke agor gorho mme areme ke inumeh amang ashi inep adubor weh nga ari nigumah iwung igon ke everk ari, wen nge ari nigam ah ini-mmeh ntack oven igaha oben wor ibibimeh amang mmeh aremi oben wor iki romve irome So igun inep dene nne ke atoni atu oven woh ari genh sag jaghe nne ugagari ikpi wor enwe agama gee re amag mme animi gee eyen mmen mme gee oven ikpi mme obug inaghe, mme ishin gbang nne ije ntagha ishineh ntagha ameh ije isay amah itoma, igumi mmeh guw ishineh itoma gee ojoi wor edug wor arigamah igu-guru igon ga ayeah aderemeh gaa ogan ereme edunk nwami igam je anah isah educk inimi igon igod echi denne mmeh atte ashini ashini anor gbani aung nne idere idere igohorn ishi mme kure kure